أنصحة أنه يركز علي الأشياء الظرورية اللي يشتريها بس ،يعني مثلا بدل ما يشتري ق-قهوة في من المحل كل يوم ، ا يقدر يسويها في البيت ، <hesitation> بعدين ممكن يجرب يبتعد عن المطاعم قدر الإمكان ويطبخ في البيت. <noise> الأكل المنزلي من بس يزود الت-التوفير بس <noise> يزود الصحة تمام إذا عنده رغبة في التسوق ينتظر لأن تن-تنزل عروض ولا حاجه.